Jadi ini beta mo bilang kalu pekerjaan yang ideal. Pekerjaan yang ideal tuh sebenarnya samua karja tuh akang bae akang ideal. Tinggal bagimana katong kasi bagus-bagus akang, kasi cocok-cocok akang saja deng katong pung kehidupan. Samua pekerjaan tuh pasti akang pung bagus ada, akang pung kurang jua ada lai. Nah kalu ideal tuh yah berarti kalu bisa akang bagus saja seng ada akang pung kurang. Ini-nih yang katong mo bilang akang nih pekerjaan yang bagimana. Kalu bicara pekerjaan ideal itu dari masing-masing orang saja pung pandangan, pung apa yang dia rasa deng dia pung pekerjaan yang dia ada biking akang nih. Kalu orang laeng anggap pekerjaan itu bukang pekerjaan ideal tapi bisa saja par orang yang pung karja itu-tuh, itu-tuh ideal par dia. Jadi ideal deng seng ideal tuh jang cuma katong lia dari. Gaji basar ka, gaji kacil ka, ka mo lia dari akang pung sragam bagus ka, akang seng pake sragam ka, atau katong mo lia kata dia pung karja nih cuma dudu-dudu di kursi saja dudu putar-putar kursi saja, pangko-pangko kaki. Lalu itu su ideal suda tuh, sabar dolo balom tantu kata itu tuh ideal. Lalu katong lia orang yang karja dijalang kaya tukang parkir tuh, lah katong su bilang kata cuma jadi tukang parkir sa, seng tau kata tukang parkir tuh dong pung kepeng banya. Apalai kalo macam jaga ditampa parkiran yang rame-rame tuh. Itu dia bisa kasi kulia dia pung ana-ana dalam rumah tuh ampa sampe lima orang jua bisa. Lalu lia akang kata itu barang dong karja seng pake baju bagus ka, seng pake sragam pns ka, seng pake spatu hak tinggi ka, lalu bilang kata itu pekerjaan seng ideal, bolom tantu lai. Lia saja itu yang cuma pake baju kos calana jins deng spatu kets tuh, itu coba tanya dolo, bisa-bisa tuh dia pung satu bulang tuh dua dijit. Nah itu makanya kalu mo bilang ideal deng seng itu jang katong cuma lia dari gaji ka, penampilan ka, tapi kalu katong karja lalu katong su sanang akang, katong suka katong pekerjaan, karja deng suka cita biar kata gaji akang pas-pas saja yang penting bisa par kasi maitua diruma bali baras deng ikang itu-tuh su ideal suda, nanti kong kalu mo bali motor ka. Itu dari blakang sa kalu memang ada labe, itu par orang itu su ideal mungkin par katong, katong bilang balom tapi orang yang ras atuh dong lebe tau jadi kalu ideal itu pekerjaan yang katong suka, yang katong sanang par karja akang, yang sesuai deng katong pung kemampuan. Lalu paleng ideal lai kalu memang akang pung gaji tuh pas sudah sesuai deng katong pekerjaan, mangkali dapa bonus-bonus sadiki ka, lebe-lebe sadiki ka nah itu-tuh lebe-lebe ideal lai. Jadi memang pekerjaan nih yang penting katong karjakan akang deng bae-bae karna itu tuhan pung berkat par katong. Katong ada dimana saja, karja ditampa mana saja, itu-tuh tuhan su taru akang par katong masing-masing. Tuhan su taru par jadi aktivis lsm yah itu suda tuh mo tes cpns ulang-ulang jua seng tambus seng tambus saja. Lalu kalu. Tuhan su taru par jadi pns biar baru tes satu kali lai tetap lolos saja, tambus saja. Jadi pekerjaan tuh memang itu tuhan su taru, itu katong pung berkat disitu, tinggal bagimana katong bersukur, lalu katong jalani akang, lalu karja bae-bae karna katong pekerjaan itu yang paleng penting tuh akang ada pung manfaat par banya orang, par orang-orang diluar sana bukang cuma par katong pung diri deng keluarga saja. Tapi juga untuk orang-orang laeng karna katong pung hasil karja itu yang paleng itu dirasakan orang-orang bisa rasa kata oh ini karna katong pekerjaan jadi itu jua akang nanti biking katong rasa bangga, rasa sanang, rasa suka cita. Jadi katong tamba semangat lai. Jadi pekerjaan tuh samua ideal tapi memang bagimana caranya katong lia sa kata akang tuh cocok deng katong kaseng, lalu katong jalani akang deng bae-bae kalaupun akang awalnya seng ideal lah katong biking bagimana supaya katong jadikan akang tuh pekerjaan yang ideal par katong pung kehidupan.